Nde mi siftoroy kalimaawal yettere fuf, goɗɗo surbaajo am mi ndarata daga nder ɓernde am, ngam hannko o yettowoo kondeye.